Suni kuni kuni ja ja koó ma este ja kani xaán tu inɨo ma suni ma ma sa'a nteva'á xaántu suni kuni ja ja kuni kueni kueni kin'ó nu ma ku taka nuu nu kuni sa'ayo te ku ku ku jaáyo te nu nu yachi yachi sa'ayo te ni ma jaáyo te kuni ja kuni kueni kueni kani xɨnɨo taka nu kunɨo sa'ayo te ku te nu nu káni yachi inɨo te ma ku suni chi tu jinɨo nu taányo tu jinɨo xi yachí kuniyo sa'ayo te ni ma ntɨɨ taka tiún kuniyo sa'ayo te kuni ja kueni kueni nu ma suni ku ja kuni este ntɨɨ nu kunɨo sa'ayo.